Goca gena biasa ngom pake wari eno toma hito, wari eno toma kamar, wari eno toma teras, wari eno toma doya, wari eno toma fola ma dulu, coma wari eno toma fola ma gai